والله إذا في امكانية انو الزول يكون سمكة لي يوم واحد بختار انو أكون درفيل يعني لان حيوان الدرفيل لطيف ويبدو انو هو مستمتع يعني بي المويه وبي حياتو وبعمل حركات بهلوانيه كثيره في المويه تحس بيهو عايش حياتو بي استمتع كده في المويه وحيوان لطيف و ودود الزول يعني بتمني انو لو بقي سمكة يبقي درفيل ولو ليوم واحد يعني